घर पास्ता या पीजा बणाणो पहले आटू गूंदी धौरी दीण पास्ता बणानो थै पतली से स्टट्रीट काटी थै हमन उबल धैर दिन। वे मां सॉस और सब्जियां डंल। और दुवि चार पीस हमन सॉस और सब्जी लगौण वे फर्क कन पास्ता तैयार कौरी दिण।